<hesitation> Aspiratera fitaovagna indesigna magnadio ndraiky mamafa trano izy io <hesitation> raha mandeha courant misy fily mitsofotra aminah prizy, io fitaovagna io kara-karazagna raha posy mis-misintogno loto ndraiky fako an-trano, afaka indesindesignao misitrika anatignà sezy ambany latabatra ambany kibagny ambany baio andeha antsoritagnao loto anatgny akao.